Tambien kasyi' oyetä nä'ijtyaj täjkoji por que jete jete na me'tzyajtäjpa tzenkeji'k, ka ijtu tzenhke pokajyajpa y si no nta pokajyajpa y tambien po'yajpa kyasyi'une, nejkyajpa po' pokajyajpa y oksyajpa tejenä nejkyajpatät, entonce po'yajpa kyasyi'une', po'yaju'ka'p kyasyi'une' tiene waktyä ijtu al tanto, ja'kutyä 'e'syaju, wa'kutyä wejyaju y wyejyajpa 'yune wa'ku 'ye'syaju y tzenke tambien syunpa wa'tyä ncuidatzäjkyaju por que myanhka'pä'yajpa je 'yune y ya kasyi tambien oyetä nä'intä por que pokajyajpa y kyotzonyajpatä, äjtyat cuando nä nkä'styo' kasyi, nukpatät äjtyän nkasyi wa'kutyän wi'nhku y siempre nä'itpatä anhke sea tumtyiyä wa'kutyä kyotzonyaju, nomas que syunyajpa 'yäksi wa'ku ku'tyaju, wa'kutyä ijtu al tanto, wa'kutyä e'syaju, y wa'kutyä ak puksyaju tumtyiyä conforme näntä we'nyaju ja'kutyä nejkyaju de nuevamente wa'ku 'ye'nhyaju eyata'mpä.